<hesitation> E legioma zany, voalohany eka aloha, maharitry zany izy eo ame dimy andro eo, f'izy raha ohatra ka hanisika hoe vatany e bosibosy a kininike koa izy da ndre roy andro izy da mihalo, mihalo da misy fofona amzay defa sy azo hany, izany hoe raha ohatra ka sisy rano zany ny akaiky en'azy dimy andro tena farany amboniny azo hitehi- hitehirizany an'azy.